<noise> Tocouma mola douitifo migna tourfo sintane soubou sintane, sourto sintane, sourtou romtou, <noise> mo roudou, mo yongou temprama. Ni mola roudou fo di a géti yo, ni mola roudou fo di féke, mola roudou, ni mola roudou fo di agétima mo kanré thiabma, mola kanré goutou, mola kanré déle, mola kanré pobare, mola kanré ajouma, tempra tétou diongou, bélé mo roudou dibilma tate molo diongou. <noise> Solarémini ka noung, tocouma dimo <hesitation> mo doké atade, mo sourto roumtou, mola ka diongou pobarma, mola ka diongou pobarma nan, mola diongou ladjima nan, mola diongou djigére, mola diongou ignodiou tibate koutou, diongou difo, diongou fou nougma titate mo dongou douitiyo titane, watima mo roumtini, mosa firti yo dek tou, romtou mosa roudou. Mola diongou yine, mola diongou goustou, mola diongou dibil tou, watima mo roudoughi mo roumtini, mosa roudou boudna, mo yiti, mo soughati, mola diongou tocouma. mah ghounne nan an boude.

Tocouma ni mo kanré fo, sana mola boufo a tirfo mike ma, na tirfo mike ma, mo mola douitine migna fa witiminan douyine ni, mo nito an migni douilma, mo tourfo fa sihine, mo roumtou tourfo, mola déye sahigna lé soubou, mo lousato sintane, mosa sourto, mo sourto mo roudoutitini, mola koutou mo bobarma, mola koutou mo adjima, mola koutou mo yongou mati, mo dongou nito fou noung yongou <noise> toudou boura a régui ka nérine, mo douilto titanan roumtou, mo douito mo roumtoutini mola sa yongou a gétima firti yo, diongou mo yongou matima roumou. Nro nigoma kouléma, ghounne dé sidatine sousou malé ikané, ni nocfo, ila ka douilto, doko dek tou roumtou, douiltou sidé bode, ni wima ila roudouni ila thigué ma nro dambake banne, mola ka, dongou kanré a gétima dokotine fo dek tou mo kanré mo yongou matima, pobarma. thiabma iya, mo yongou dek tou, roudo fa kindéma, dibilma, mo yongou nan, déle ma, goustima dek tou mo roudou mo yongou. <hesitation> Tocouma fouye ma bane dambake watima mo doko ni. Mo roumtighi mo sourto tade mo yongou iyongou matima, mo yongou mo fina nan an miti diongou labenan fo watima douini mo yongo nan, toye fo nan a <hesitation> larando fou watima ma toyone roumtini mosa founto yongou imati béréne younne boughounne ma talé, younne dane mo yongou nan mosa réméti bétati wo titane sini fa watima mo yike bane yénini, mo founto déye <hesitation> dadjima, moudjia, dadji dantane, fountrinan diongou mo soube migni dantane mo yongou mo gnina, diongou goustouma, diongou tibate, fo watima wélani mo malma mo tibé, mo sili, mo foutani, mo soudaghi, mo mignatighi, mo yiti, mo boule younne mo sousé roumtou mo soughoutou mo yongo nan mo gniti, bibigna mo sousé diongou bibigna tade, migna mo roune, douitou diongou nan a bémigna mo moumoutoume mo gniti.